إي طبعًا، الآلات ممكن تنتج شي يشبه الفن، لكن الفن الحقيقي يعتمد على الإبداع والروح الإنسانية. الآلات تقدر تصنع عم- أعمال جميلة، لكن ما تقدر تحس أو تعبر عن المشاعر مثل البشر. الآلات، ما تقدر تبكي، وما تقدر تغضب، ما تقدر تسوي شيء مثل البشر.